Noy? Usene haa mi jooda haa teburi ɗo be ma. Lallay igol go ɗo vele. Noy innde maa kam? Limse maa voodi am, useni waadu munyal, a nandi himɓe Yola, ah an bi pullo Yola na? Allah sarki na yi laari wala komoi haa duniyaru, Allahh hokki amin sa'a Allah nana du'a amin ayya, Allah sarki usoko.